Kô Za mitôndra aviô, mandalo amina tsioko mare ra volan̈iko amy mpandeha àby irô, volan̈iko: anareo kaza taitra e raha io mandalo fo fa zahay eto efa man̈ano raha heran̈y vitan̈ay mba itondrasan̈ay aviô ty, anarô tsy maintsy tody tan̈y omban̈areo tsiraikaraiky.